بحس أكتر معتقد لازم نعلمه للناس كلها ان هما يتعلمو دينهم كويس اسلامهم كويس ولو الانسان فعلا متعلم دينه كويس هيبقى كويس ، يعني ده اكتر معتقد يعني مش مزيف بالعكس مفيد